Culonizzari l'autri pianeti è na cosa troppu grossa secunnu mia, e comunqui culonizzari è un verbu chi nun mi piaci pi nenti. nveci si pi culonizzari si voli diri di fari spirimenti pi capiri lu funzionamentu di l'universu, puru purtannu nta autri pianeti satelliti chi ni ponnu cuntari qualchi cosa suverchiu, allura nta stu casu sugnu d'accordu.